Nde mi nani un inni ni lewru Satumba, fuf sey to mi siftoroy hitande wakkatire girbi ghessa am, sa'aire ko min fuɗɗata muri.